Sa alati tiiät, kuis minno naardma pandaq, esiki ku ma hinnäst halvastõ tunnõ. Tuu lats lihtsält ai minno nii närvi, nii et aiteh, et sa ta trepist alla tõuksit, tuu oll' iks nii nal'akas.